पूरो आज तो कोई नी रो सके ने कोई ने पूरो उत्री छुट भी नी आपने। उत्री छुट आपने आपने रोहे ती बिगड़ी जाए मानसा ते इनरे कोई ने। भी आखी छुट तो नी आपने बंधन रोहे ती कोई भी मनूस वारू रोहे। नी ते <hesitation> सब आखा मानसा बिगड़ी जाए पूरी पूरी। ते खास करें बिगड़ी जाए जिन्रा पर नी तुम प्रतिबंद राखो नी तुम। आउने जाने पर ध्यान राखो कि पोलो काई जाए रियो ने काई ने। जाए रियो ती पूरी पूरी हाथ से निकली जाए ने बिगड़ी जाए।